Ati <hesitation> sola ninayo naa faida yasi faida ya sola naiona. Kwasababu mimi nawasha taa wala kina wasiwasi na faida ya sola ukahunda kuika Tv yako waikaa. Sola hiyo ukakunda ku- kuru kuchaji simu zako wachaji. Sola hiyo ukakuta yaani, ni kila kitu ukundacho hata redio waikaa momo sola. Kwahiyo tashukuru kwa kweyi netiwa sola zatusaidia.